Nea mwini nga yanga mpeli inafasi ya kusafili isehemu ii iyoyo yonsi imu dunia nia mwini ngati injuku Sauzi Africa kwasababu ya kwamba ku Sauzi Africa kukwaa kulii manzali mazipe yaniia ngamvutia na kulu tajiri woonsi mfano kuli madini madini nii- nii- niinga jishughulisha ni- nikazi ya uchimbaji wa madini engei kumsaidia nkuunku kupati mpia ni vintu vinina kama vivyo